אפאר אייגענארטיגע זאכן וועגו א דאלפינס כאראקטער איז אז זיי האבן זייער ליב צו שפילן מיט מענטשן, זיי זענען זייער קלוג און זיי זענען גוט ווען ס'קומט צו א סאשיל לעבן. זייער אסאך פון זיי האבן נעמען און זיי קענען זיך דערקענען.